To, kaɗang nga pò tong, ɗang lòk ɓe kut ce ɓwap ngan, ɓe kut kɨ ɓwap ngai, ɓe ko lu fana nyi, ɓe nga gyi bɨ ce kwa kɨrp mantang kut ɓwap ngan. Kɨ lok kɨ ɓwap dung, kɨ ɓwap dung, <hesitation> ɓa kɨrp ɓe kɨ wàk ka nyet ɗa. Mpi, po ɓwap fan ɗa, ɓe pak, ɓe kɨ cam ɓwap fana aha ka, nga leng kùt ɓwàp-ɓwap ɗa ɗo cɨn ngani, ɓe nga ni pi ce le ngan kaɓang se kut aha ɗo sit ngan gakɨ, ɓe nga gyi, dok nti, lokaci kɨ nti mwa, ɓe kut kɨ ɓwap mun aha, ɓe wu tong mpò wusɨ. To, ɗang lòk-lok nyi, ɓe mwa tà tong pò wusɨ, ɓe wak me ya kɨrp bi nshɨk ɓul. So mu yal ɗang muni ɓut ɓwap mun ɗa, ɓe mu te, a, pi kɨ ɓwap aha, ko nfwan aha, pi pò ɓwap. Pak ɓe ta nfwan ka ma ɗang aha gak ɓe pu pò wòng ɗo nyɨ nyet, ɗang lok ɓe kut sit gha gàk. Pak ɓe ta kòm ka ma, ɓe kut sìt nghà. To, kut kɨ sìt gha ɗa, ɓa dar ko bi ka pe shɨk shɨ̄k susey. Kɨ lok ɓa ni kɨ wòng gha. Ɓa yal, ɗang kɨ wong ka ɓa dar, a dar, a dar, kɨ lòk ɗang ka kɨ cɨng, kɨ lep gha ka kwang ce, ɓe jɨ pyan ke ce mwa gha ɓang ɓe, pak ɓa met kwang luyin ce mwa ka la yin gha ɗal. Tò ɓa ni pak ɓe jɨ wòng gha. Ɗang ka ɓe mun nti, ɓe kut kɨ ɓwap, ɓa ɓel wus gak. Kɨ lòk kɨ wòng gha ɓa da ter bi fa. Ka ɓe nga kɨ mbì pe nshɨkɨ, ɓa pe shɨk, pe shɨ bi fana ɗot, ɓe kɨ lok ɓe kɨ jɨ̀ wòng gha, ɓe kɨt gha. Mpì ye kut ɗo ɓwapi gàk, ba mbìle ka. Me ye mbìle ɓe mu lɨ te mwa dɨm a lutin kē. Ɗang mu dɨm te kut ɓwap gak, to ɓe ka yɨn ɓwap shɨk gyi-e ɓe ngana man ka. Ɗang kɨ yal ɓe kɨ ɓwap mun, kɨ ɓwap an, aha ɓa put nga tong mpo wuse, ɓe pak ɓe la wong ngan. Ka ɓe nga pe shɨ ke nlu gak. Ko nga pò ter nyɨ ma, ɓe pa ce ɓe kut kɨni, ko mpòtampi, karfe fir nyɨ mwa, ɓe ɓe ɓe ko fir nyɨ mwa, ka ɓe kwan nyɨ mwa ɓe kom sit, ɓe ɓwap'an, ɓa kɨrp bi gak ɓe wòng. Ɗa bɨ ce ɗo le ngan ka, ɓe bi kɨni ɗo ɗa. Yedda nga pò cɨn kɨ mɨ na ɗo ɗa.